Ny fanazava tsotsotra azo omeña amin'ny fomba fiasa vata grïy pin ndraiky. Da mañafana mofo efa tetehin-teña zañy mofo iñy an! Da atsofoky añatiñy ao mba apikareporepoky mofo.